اكثر لحظة واجهت بيها خوفي هي اول مرة من رحت داشتغل لان اني مومن نوع يعني جنت ذيج جريئة الي ازت نفسي عالشغلة بس واجهت نفسي ورحت قدمت واشتغلت والحمدلله نجحت